Lu stigghiu pi vùgghiri l’acqua funziona cu la currenti elèttrica. Lu funzionamentu è sìmplici: cu la currenti elèttrica, la resistenza ca si trova a la basi di lu stigghiu, si quadìa sinu ad arrivari a temperaturi di centu gradi. La resistenza càuda quadìa macari la struttura di ferru unni è misa l’acqua e consecutivamenti si quadìa macari l’acqua sinu ad arrivari a vùgghiri. Na vota ca l’acqua vugghi, si stacca la currenti e nun quadìa chiù.